Bo naꞌ c̲h̲uꞌnnbeyná git lanna, lëꞌ git lan nex gunu geyu gowma nex nak tsu panel, tsu zukr tsu lowa gowmu nap nixu yu uniy morad, yu uniy peron, yu mansan, yu mansanit, yu nit, yu naranj, yu uniy guꞌn nak uniy plant, o yu psia o yu ndras, o yu ubas, yu fresa, yu yu xnëw o yu sandiy, yu x̱iꞌdz, yu mang unelaná, yu mang este y yu ndzuw <noise> y yu be lëxe <noise> este yu gitspniy y yu bwi. <noise>